والله أنا أحب شهر عيد ميلادي <laughs> والله هذا الشهر يكون نوفمبر بالنسبة لي هو الشهر المثالي يعني صراحة يعني الجو يكون فيه مش حار ومو بارد يعني أجدر أطلع مشاوير برا أجدر أروح يعني رحلات أجدر أمشي أمشي اني أكون كمان في عيد ميلادي هذا أهم شهر بالنسبة يعني بالنسبة لي بحبه.